اعتقد اكثر مشكلة هسه تواجه العالم عدم الوعي الي ديصير يعني هواية اشياء دتتغير هواية مفاهيم ديحاولون <hesitation> دتحاول ديحاولون يدخلوها عن طريق الاعلام عن طريق الاخبار كلها غلط والانانية الي هي انه كلمن يكول يا نفسي يعني ما ادام الشغلة ما تطخني ما دام الشغلة ماتخصني اني مالي علاقة ماكو يعني كلب على كلب مثل قبل